إلى كان بإمكاني نسافر الفضاء فأكيد غنديرها باش نكتاشف الفضاء أو نكتاشف المجرات أو نكتاشف الحياة فالفضاء كيديرة بدون أوكسيجين أو نحاول أنني نطير فالسماء بلى حتى شي قيود هادي غتكون واحد التجربة مميزة بالنسبة ليا